Ewͻ nuanom a oye o, naaso emi dze mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ m'awofo hͻn ba kor pɛ. Dɛm no, ͻbͻboa ma hͻn so aber na aber nyinaa woetum wͻahwɛ me yie dɛ mbrɛ ͻsɛ osiandɛ hͻn sika kakra na wonya no sɛ wͻdze rohwɛ enuanom eduonu no nyinara a, ͻbɛyɛ dzen dɛ wobenya ahotͻ mbom sɛ ͻyɛ manko a, dza mepɛ biara mebenya.